Percutian yang saya idamkan ya-yang ideal ialah percutian kepada luar neg- pergi ke luar negara dan dapat mengadap boleh bergambar pemandangan yang cantik-cantik dan indah.

Saya ada menanam Um pokok Durian pokok Durian kampung dan sudah beberapa kali Um dituai hasilnya cukup lumayan Um dan Um tidak tidak perlu Um mencari Um Durian yang lain lagi kerna kita suda ada Um tanam sendiri.

Peristiwa yang bersejarah saya belajar di-di skula di mana saya belajar sejarah mengenai orang dulu-dulu dan juga sejarah luar negara dari situ saya dapat mempelajari sedikit-sedikit lah sejarah sejarah mereka.

Um Saya suka genre muzik-muzik Um tradisional tempatan seperti Kulintangan, Gandang Um Rabana Um dan Um banyak lagi lah.

<noise> Bintang adalah seperti bintang kejora, suraya dan bintang- bintang kejora, bintang suraya. Buruju adalah gugusan bintang-bintang dia merupakan salah satu daripada Um bintang yang seperti ialah bulan kelahiran.

Um Yang pertama sekali Um yang berkaitan dengan teknologi kesihatan Um kesihatan ni sangat penting kita mesti cekap dari segi kesihatan yang kedua adalah keselamatan keselamatan sebab banyak berlaku kes-kes yang yang kita dengar kan di mana-mana berita jadi untuk dua aspek ini kesihatan dan keselamatan ini adalah penting untuk meningkatkan kualiti kehidupan.

Um Seperti menganyam bakul Um membuat bunga daripada plastik Um itu lah yang pernah diusahakan oleh saya projek kreatif yang sangat baik menganyam bakul dan menganyam bunga.

Saya cuba tidak telampau pikir sesuatu perkara bila saya rasa sedar saya telampau fikir saya cuba tarik nafas Um saya cuba buat benda lain yang saya minat contoh tanam bunga Um bercakap dengan bunga Um jadi saya tidak telampau memikir perkara-perkara yang bikin minda atau pikiran saya beserabut saya suka buat sesuatu perkara yang saya minat supaya saya tidak telampau kusut pikir sesuatu perkara yang bikin kusut lah.

Ya, ada Um permainan tradisional suku kaum Bisaya iaitu Um begandang, begandang ini merupakan Um merupakan alat tradisional untuk kaum bisaya di Sabah.

Macam-macam pekerjaan seperti cuci piring Um cuci piring dan juga cuci kain.

Iya kebajikan kerajaan punya program kebajikan yang ukur ya, ukur dia punya kebajikan.

Ujian sekolahk untuk kanak-kanak kecil ini adalah sangat-sangatlah bagus kenapa bagus sebab ini adalah satu cara untuk kita lihat kemampuan dan kemampuan anak-anak kecil itu sepanjang apa yang dia belajar di sekolah tu maksudnya dia boleh adaptasi atau pun tidak apa yang diajarkan oleh guru.

Saya balajar dangar orang yang cakap. Selalu mandangar lah. Saya sels- selalu dangar cara orang tu bercakap. Jadi, sikit-sikit sa bulih paham lah apa yang dia cakap.

<noise> Um Banyak tumbuhan atau pun bunga yang saya nampak dalam minggu ni banyak tumbuhan buah-buahan,[Um] buah mangga, buah rambutan apa e pokok rambutan, pokok durian, kalau bunga bunga itu banyak bunga kertas, bunga keladi,[Um] lidah buaya dan Um sebagainya.

Um Itu adalah teknologi moden.

Kenapa saya fikir langit itu sentiasa berwarna biru sebab yang pertama sekali itu adalah ciptaan Allah Subhanahuwata'ala dan yang kedua adalah Um kenapa warna biru, biru itu adalah satu warna yang sangat cantik dan sangat cerah. Kalau awan itu gelap, maksudnya hari atau pun waktu siang kita akan jadi gelap.

Jika saya diberi peluang untuk mempelajari hobi baru ialah hobi saya mau Um apa memperkembangkan bagaimana cara lagi mengusahakan perniagaan yang sedang saya usahakan sekarang ini.

Jenis penghijraan di negara kami iaitu seperti Um anak muda akan berhijrah untuk mencari pekerjaan baru sama ada di dalam negara juga atau pun di luar negara jadi mereka akan melalui satu proses pembuatan ''passport' begitu.

Um kesihatan awan seperti klinik untuk membantu Um membantu Um meningkatkan kesihatan orang-orang kampung.

Saya berharap komuniti saya akan dapat memiliki perniagaan yang brskala besar semoga dengan demikian dapat membantu kepada komuniti-komuniti Um kaum kita sendiri untuk masa depan anak-anak bangsa kita.

Aktiviti ataupun permainan tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti kami adalah yang paling Um sentiasa dimainkan adalah batu seremban, batu seremban memang biasa orang main dan juga congkak.

Faedah teknologi memudahkan keraja kita sebagai manusia mudah contoh Um pembayaran menggunakan telefon bimbit atau QR code kalau kita tida ada duit di tangan kita buli bayar atau pun penggunaan telefon tadi lah kita boleh berhubung dengan orang biar pun jauh tapi risiko dia kalau kita tidak menga-menggunakan teknologi itu tadi mungkin Um contoh talipun tu buli bagi lalai kita lah Um kita tingu talipun sahaja kita tingu media sosial saja jadi melalaikan kita dalam melakukan kerja kerja yang sepatutnya mungkin juga kita tidak mau berhubung dengan orang lain sebab tingu telefon saja.

Permainan papan yang pernah saya mainkan ialah seperti main dam, main carrom Um waktu dulu saya suka bermain itu semua, main carrom sama main dam itu.

Macam-macam cerita seperti cerita kanak-kanak.

Um Saya tidak pasti sekolah-sekolah di semenanjung mengenai sokongan pelbagai bahasa tapi kalau negeri saya Sabah Um ada pelbagai bahasa yang saya tau setakat ini bahasa Melayu dan bahasa English dan ada juga bahasa Cina dan terdapat juga Um pembelajaran dalam bahasa Kadazan.

<noise> Yang saya harapkan dengan menggunakan teknologi Um kita dapat Um memudahkan kemudahan Um kemudahan memudahkan kerja-kerja yang akan kita lakukan Um seharian. Contohnya Um dengan Um menggunakan Um taip Um di dalam Um komputer.

Um nasihat yang saya berikan kepada rakan rakan yang gugup saya akan suruh mereka bertanang berehat dan bersyahadat lah

Percutian adalah di tampat yang lebih menarik yang boleh Um yang boleh mengeratkan silaturrahim antara keluarga.

Lawatan Um ketiga-tiga tempat itu seperti lautan, tasik atau sungai sebab itu merupakan punca air jadi sana kita dapat tingu itu ikan, dalam-dalam tu sungai dan juga binatang-binatang yang lain dalam tu sungai atau pun laut.

Um Di tempat kami orang mengundi mengundi melalui pilihan raya Um mengundi pilhan raya siapa yang undian yang banyak yang tertinggi Um itu parti atau kerajaan parti itu lah yang memerintah undian melalui pati undian.

Iya, mereka menggunakan berbeza-beza mengikut umur dan keadaan semasa.

Kita kena-kena kenal pasti apakah permasalahan Um masyarakat untuk memerlukan bantuan kita. Apabila kita sudah mengetahui apa masalahnya maka senanglah kita untuk meng-memberi bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang memerlukan.

Tidak juga Um biasa berbelanja ikut kemampuan kalau yang rasa batul barang tu parlu di bali di bali yang utama dulu kami kasi beli lepastu kalau ada lebihan baru lah mungkin p bercuti atau beli barang-barang lain Um biasanya tiada masalah bajet tidak telampau katat cukup cukup makan.

Um Langit bewarna biru kerana ia adalah semulajadi alam jika ada perubahan warna mungkin Um disebabkan oleh perubahan Um cuaca.

Makanan yang sihat dan berkhasiat seperti makan sayur, makan telur Um makan buah-buahan Um itu adalah antara makanan sihat.

Um Kalau di negara kami sama juga macam negara lain kalau mau pigi pawagam tu kami akan beli tiket dulu tapi bezanya sekarang kalau mau pigi pawagam kita buli sudah beli tiket secara online atau pun boleh juga lah datang ke sana ke pawagam untuk membeli tiket begitu saja lah.

Um Saya percaya dan yakin Um ramai pengguna teknologi Um penggunaan nya secara berbeja mengikut umur yang enam puluh tahun ke atas mungkin dia bulih melihat Um kurang pengguna teknologi tetapi peringkat bawahan yang budak baskulah randah Um selalu menggunakan Um teknologi.

Perubahan iklim ini adalah satu perubahan yang berlaku mungkin disebabkan kita juga. Contohnya pembebasan CFC, lepas tu pembakaran secara terbuka, penebangan pokok dan semuanya adalah berkaitan dengan keadaan sekeliling yang mungkin mempengaruhi perubahan iklim.

<noise> "Belum pernah lagi saya cari peguam untuk keperluan saya tapi saya rasa tidak ada masalah sabab kalau di Malaysia ini banyak pirma guaman yang boleh-yang boleh kita cari. Senang lagi sekarang banyak teknologi kita cari di ""Google"" saja. Firma-firma guaman yang kita perlukan ataupun boleh bertanya orang lain yang lagi paham. "

Saya lebih berminat dari suka sukan bola sepak kerna sukan bola sepak ini Um kebanyakkannya menggunakan Um pemikiran dan satu sukan yang sangat baik Um ianya Um lasak dan Um menggunakan stamina yang Um yang kuat lah.

Um Setakat ini saya sudah menanam dan Um dan tuai Um Um pokok durian Um rambutan Um langsat Um dan manggis.

Um Cara seperti menggunakan QR Um transfer itu lah cara masyarakat Um itu lah cara pembayaran dalam masyarakat saya.

Seekor kucing.

Um Jika Um kemahiran yang saya ingin pelajari adalah satu saya mau lagi belajar buat kek yang lebih cantik lagi macam mana saya nampak orang orang-orang yang legend pandai buat kek saya mau belajar dari dorang begitu dan yang kedua adalah Automotive Um walaupun saya perempuan tapi saya mau belajar benda benda yang begitu lah.

Mengikut situasi ada yang bercerita ada yang tidak berkongsi dengan sejarah mereka.

Harapan tarbasar saya, saya mau anak-anak saya berjaya, cemerlang dunia akhirat tapi durang tidak lupa pada orang tua duranglah Um itu saya harapkan dan keluarga kami sentiasa hidup dalam aman damai Um dan meneruskan hidup macam biasalah, kehidupan orang lain.

Um Kita memastikan Um kita mesti Um kita perhatikan daripad segi pergaulan mereka kalau mereka bergaul dengan baik maka maka mereka bersikap baik lah antara satu sama lain.

Variasi cuaca yang ada di negara kami iaitu Um ada dua variasi iaitu monson timur laut sama itu monson barat daya lah itu lah yang memang ada di negara kami.

Ya, di negara saya amat menyokong dan mengalu-alukan Um semoga di negara ini, di Malaysia mempunyai berbagai-bagai bahasa yang boleh dikuasai oleh semua kaum. Um Sama ada di Sabah Sarawak dan juga semenanjung tanah melayu.

Um Berbagai cara Um masyarakat untuk membantu orang-orang memerlukan Um seperti Um apa ni memungut derma Um memberi bantuan Um <coughs> kecemasan dari segi Um barang-barang Um keperluan Um seperti makanan[Um] atau pun bahan-bahan dapur.

Pinjaman kecil boleh membantu wanita memulakan perniagaan adalah dengan memberikan modal, dengan modal yang kecil tu dorang boleh buat bisnes secara kecil-kecilan jadi bila sudah dapat bisnes secara kecil-kecilan tu ada sudah modal jadi keuntungan itu akan dikumpul secara perlahan-lahan untuk diputarkan balik untuk jadi modal perniagaan yang seterusnya lah.

Muzik kegemaran adalah muzik yang sentimental dan buli juga menggemari muzik-muzik yang lain.

Um Cara saya Um tidak memikirkan benda-benda yang di luar kotak pikiran saya, saya mesti beristirehat dengan secukupnya, tidak memikirkan benda-benda yang mengganggu pikiran saya

Beberapa makanan yang tidak menyihatkan adalah yang pertama sekali makanan-makanan ringan keropok lepas tu makanan-makanan yang manis gula-gula dan juga makanan-makanan yang segera macam mi segera lah.

Iya ada kalau macam orang muda dia lebih fokus menggunakan teknologi ni untuk membuat kerja atau pun Um main game atau pun membuat video tapi kalau orang yang berumur dia lebih kepada suka untuk Um mencari info-info mengenai kesihatan.

Saya amat mengkagumi artis Siti Nurhalizah kerna beliau merupakan artis yang berbakat besar dan telah pun Um dikenali Um di beberapa Um negara lah dan hampir se-seluruh dunia menjadi satu kebanggaan kepada negara saya.

Ada saya seperti Um main kompang Um itulah alat muzik yang pernah saya mainkan.

Sentiasa mengikuti peraturan sekolah, hubungan baik ibu bapa dengan guru, dan juga hubungan baik di antara murid di-di antara seorang murid dengan murid yang lain.

Buah banyak serat kita makan buah buah tertentu contoh Epal, Um Anggur sangat baik untuk kesihatan Epal Um buah apa lagi Langsat, Rambutan dan sebagainya lah baik untuk kesihatan dan berkhasiat Um makanan ruji orang Malaysia nasi sayur pun bagus untuk serat untuk kesihatan dan pastinya ikan lah ikan bagus untuk dimakan.

Um Ramai selebriti yang saya minat tetapi saya tidak berapa ingat nama-nama mereka tapi dia antaranya Um Syamsul Yusuf Um apa ni Um ya saya tidak ingatlah nama-nama mereka tapi saya ramai selebriti yang saya ataupun pelakon yang saya suka .

Untuk kelom- untuk kelompok masyarakat saya cara durang membuatkan pembayaran adalah melalui wang tunai, orang lebih suka membayar secara wang tunai berbanding daripada kad atau pun secara atas talian.

Untuk menandakan hari lahir saya, kalau saya, saya akan memanggil orang untuk meraikan saya punya hari jadi macam saya membuat jamuan makan untuk durang. Itulah tanda saya menan-menandakan ari lahir saya.

Tumbuhan atau bunga yang saya nampak dalam minggu ini ialah bunga keladi Um itu lah yang saya nampak dalam minggu ini.

Cerita terkenal dalam budaya saya yang saya suka ialah berkaitan dengan pahlawan. Seorang pahlawan wanita di Beaufort iaitu Dang Insum, ceritanya sangat-sangatlah best dan sangat-sangatlah menarik dan boleh memberi inspirasi.

Um Rancangan TV rancangan TV adalah berita Um

Tumbuhan yang selalu saya nampak kalau di rumah saya bunga kertas sebab saya peminat bunga keratas bunga keratas saya banyak tanam bunga keratas jadi itu memang saya selalu tengoklah kadang-kadang kalau di kampung tu tumbuhan pokok kelapa sawitlah sawit sebab banyak orang kampung tanam pokok kelapa sawit.

Iklim di tempat tinggal saya atau di komuniti saya merupakan Um iklim kering dan Um basah Um pada ketika ini pagi terang benderang mungkin sebelah petang dia akan Um turun hujan Um kebiasaannya berlaku pada ketika ini.

Saya suka dengan pasangan saya Um kerana tidak banyak karenah dan Um tidak menyusahkan kita dan kawan-kawan pula Um banyak yang membantu jika kita memerlukan pertolongan mereka.

Dalam lawatan pawagam ini Um dalam suasana dia bising Um sebelum atau wayang dimainkan Um orang ramai melihatnya.

Um Dalam budaya kami siapa yang jaga orang yang akan mati ialah yang pertama sekali ahli keluarga ahli keluarga yang terdekat dan kalau ada pun ahli keluarga yang lain maksudnya saudara saudara-mara yang jauh pun boleh juga sebab itu masih dikira saudara.

Menyambut Um hari jadi. <coughs>

"Dakuman dia seperti ""passport"" lah ""passport"" lah yang penting untuk ke negara ke luar negara atau ke negara jiran."

Yang biasa adalah seperti kucing.

Tidak tau sangat cerita yang terkenal dalam budaya suku saya tapi saya pernah dengar tantang Dang Anum di Padas Damit dan Panglima Shabandar dalam masyarakat Bisaya Um itu yang saya pernah dengarlah.

Saya lebih suka berada di dalam Um luar rumah ketika di luar rumah kerna di luar rumah kita buli melakukan atau membuat kerja-kerja pembersihan, Um menanam pokok Um menjaga kawasan yang perlu kita jaga di luar rumah.

Um Kadang-kadang ada merasa bimbang juga kerana takut kalau tidak pandai berenang akan lemas.

Wanita yang menjaga seorang wanita mengandung ialah jururawat yang bertugas

Perkhidmatan awam yang paling penting dalam sesebuah komuniti kami adalah saya rasa adalah Pusat Internet sebab sekarang ni apa apa pun semuanya bergantung dengan Internet, semuanya berada di hujung jari maklumat semuanya menggunakan Internet jadi saya rasa perlunya ada penggunaan Internet lah di dalam setiap Um komuniti atau pun kelompok masyarakat untuk membantu mereka supaya tidak ketinggalan.

Durian. Sebenarnya tida sihat, sama juga daging Um sebab boleh meninggikan kolestrol, makanan seperti keju pada saya pun saya tida suka yang ada gula banyak sebab dia bulih menggemukkan boleh juga bagi kolestrol.

Pendapat saya tentang perubahan iklim ni ialah sebab sekarang banyak bangunan tinggi-tinggi sudah yang dibuat jadi sekarang iklim pun berubah kadang ada masa satu tempat tu yang nda pernah banjir tiba-tiba jadi banjir sebab ya lah sudah perubahan macam-macam sudah.

Pertamanya kita kena berjumpa dengan Um kaunter pendaftaran selepas itu Um kaunter pendaftaran akan menguruskan Um temujanji kita dengan Um Doktor yang tertentu mengikut Um apa jenis Um sakit yang kita hadapi sekarang.

Um Dengan ada nya pinjaman boleh Um membantu memulakan perniagaan kerana sudah ada modal bila ada modal boleh melakukan perniagaan secara perlahan lahan.

Yang saya lakukan untuk semasa hari lahir saya ialah saya Um bersyukur dipanjangkan usia lagi dan membuat sedikit dia selamat lah.

Saya mau jadi peniaga. Saya mau jadi seorang business woman yang boleh yang berjaya. Yang ada kedai, yang saya boleh urus masa saya sendiri, yang saya ada pekerja dan saya mau jadi peniaga sebenarnya.

Saya tidak pernah Um belajar secara khusus bahasa yang saya tuturkan Um sekarang ini Um cuma saya ada rahsia kecil Um diajar oleh Um kedua ibu bapa saya dan adik beradik saya bertutur dalam bahasa ibunda saya.

Untuk projek kreatif yang diusahakan sendiri tidak pernah tetapi mengikuti Um contoh-contoh membuat projek kreatif pernah.

Pada masa kecil saya saya amat berminat dengan Um menjadi seorang pemimpin membantu banyak orang kerana kalau kita seorang pemimpin kita akan faham apakah keperluan masyarakat kita dimasa sekarang dan masa akan datang itu lah cita-cita dan minat saya ketika kecil.

Cabaran yang dihadapi adalah persaingan, persaingan dengan peniaga-peniaga yang lain yang kedua adalah cabaran dari segi pemasaran masing-masing ada cara untuk memasarkan perniagaan masing-masing jadi itu mungkin cabaran yang paling jitu lah.

Permainan kanak-kanak dalam komuniti saya ialah Um kalau zaman dulu-dulu kanak-kanak dia suka bermain Um main layang-layang, main guli tapi dalam sekarang ini tiada lagi mereka pegang henpone.

Lawatan ke pawagam atau untuk melihat wayang untuk di negara kami Um untuk mau ke pawagam atau melihat menengok wayang menggunakan membeli tiket- tiket- tiket wayang pada masa yang ditetapkan dan tidak boleh membawa telampau banyak makanan dan tidak boleh bising didalam supaya tidak menggangu kosentrasi atau orang menengok lain menengok wayang tersebut orang lain tengok wayang tersebut

"Sukan yang paling seronok saya tengok adalah acara lumba lari dan juga sukan-sukan badminton sama bola sepak itu yang paling saya suka tengoklah sebab dia ada bagi kita ""energy""."

Seperti makanan ringan Um makanan ringan, Um makanan yang tidak berkhasiat, Um yang menyebabkan masalah kesihatan contoh-contoh Um seperti makanan segera, Um burger dan lain-lain.

Mata Pelajaran yang saya suka di sekolah iaitu Bahasa Melayu sebab Bahasa Melayu ni merupakan bahasa orang bilang bahasa ibunda dan dia juga dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dari segi bahasa sebab Bahasa Melayu ni pun banyak juga dia punya cabang-cabang.

per ketika kecil saya jenis permainan atau aktiviti yang kami selalu lakukan adalah Um permainan Um bergasing bergasing ini dia ber Um bagai-bagai kategori Um contohnya kita akan berlawan Um bergurau Um dan sebagainya lah

Keadaan awan di tempat tinggal saya adalah kalau hari ini sangat cerah cantik apa orang bilang kalau kita tengok tu kita akan rasa macam tenang saja. Um begitu.

Berada di dalam rumah adalah lebih baik daripada di luar rumah kerana di dalam rumah boleh Um kalau berada di dalam rumah keselamatan kita terjamin.

Um Teknologi yang selalu digunakan ialah teknologi sains Um bidang sain banyak-banyak uji kaji lah.

"Okay <noise> salah satu rancangan tb yang paling saya suka tingu ialah Um gusti, Um tinju dan sukan bola sepak. Selain daripada drama-drama dan Um <noise> Um ""discovery""." <noise>

Kanak-kanak zaman dulu dalam komuniti Bisaya suka main contoh batu simban main guli Um pulis intip Um jurupain yang gunakan getah apa lagi Um itu lah Um antara antara permainan main main jadi saya tidak silap yang biasa dimain pada komuniti dulu tapi sekarang kanak-kanak lebih suka main dengan telefon bimbit mainan dalam teknologi terkini.

Mengamalkan mengamalkan Um mengamalkan hidup sihat seperti selalu bersenam dan menjaga kesihatan Um dengan mengamalkan pemakanan sihat.